ما بقدر احكم هل التحكم بالطقس من خلال التكنولوجيا شي اخلاقي ولا غير اخلاقي، لانو ما شايف ضرر واضح كده منو، لكن طبعا نحن كبشر ما عندنا الخبرة في انو نتحكم بالطقس بالشكل ده، فممكن يكون عندو اضرار خطيرة، لكن ما بقدر اقول انو هو ما اخلاقي بس عندو خطورة كبيرة.